Ман авал оҳангро гӯш карда, Баъд ҳис макунам ки чӣ хел бояд ҳаракат кунам, Ҳаракатҳои содда ва вучуд меоянд. Аз дастон, пойҳо ва гардан ҳаракатҳои осон оғоз мекунам Ҳар қадамро бо мусиқӣ якҷо мекунам ва бад ҳаракатҳоро пай дар пай монда, такрор ва рақс табдил меёбад. Ман рақс карданро хеле дуст медорам.